Guyya akaa arossa suun woo dhekii won shughul Kankeee Kaa arossa khuli bajeth dhadhi bidhii anan yedhn won dhura Kaa anin ith dhab sagale guyya arossa nyathenu thaa lammesithu dhub Mii arosathi yaani miii woyya faa khodafaa khuli woth jebiyee bithaa thaa sadhesithu won berre sagale ithdabenu abba dhabbu wonsun dhudhu wonth jebise ilii guyya arossa guyyasun won dhudhu hinjirthii arossin tayaria malsun